भारत म बहुत प्रकार के मछली पायल जायल खाए बर जैसे पहिले रोहू हो गइस कतला हो गाइस मृगल हो गाइस आऊ मोगरी हो गाइस।